Aminay akagny ndraika karazana biscuits misy aminay akagny a <hesitation> misy lay industriel ohatra hoe salto, chips, <hesitation> frego, ka- karazany marobe karahan'regny fa misy koa zany lay vita aminà amboarin'olona de ohatra hoe <hesitation> galety, de misy koa galety au coco afangaro zareo aminà coco zany lay galety amboarin-jareo. De misy karazana biscuits koa, ohatra hoe biscuits quatre quatre quatre quatre be, <hesitation> bôlô karahan'io aby si aminay akagny.